أحد الأوقات اللي شعرت فيها بالسوء الحظ هو عندما فقدت محفظتي في يوم مزدحم كنت فيها في السوق وعندما اكتشفت أنها مفقودة شعرت بالذعر كانت تحوي على جميع بطاقاتي النقدية والشخصية، قضيت ساعات أبحث عنها لكن لم أستطع العثور عليها شعرت بخيبة أمل كبيرة واعتبرت تلك التجربة درساً في أهمية الانتباه لممتلكاتي وخاصةً في الأماكن المزدحمة.